<noise> बरफ में ज्यादातर दुध मिलाके बनाइल जीता मुल यदि बरफमे दुध ना मिलाके यदि बरफ बनैना होइ तौ मैं ऐसे करमु, खास करके बरफमे दुध ना मिलाके मैदा मिलाके, वटर लगाके स्ट्राबेरिके स्वाद या आमके स्वाद दैके, सन्तराके स्वाद दैके मैं <noise> आइसक्रिम या ठन्डा बरफ बनैमु आउर इ वहका खासियत फेर बताके लरकन खबैमु आउर लरकन बिंच्मुँ ।